Njí ţí bëwínjí ţí untab ţí kay mom <hesitation> ngëlíp ngí: uguk. Uguk, upën ţí uguk uyá ţí ngëmpí. Ngëmpí, upën ţí ngëmpí uyá ţí ngëyët waw ţí uwínjí. Kënţëp kayá bëreŋ ngonko nganlíp ngí dul manjúundëna ţí untúmp, këpën kayá dí ujeekú, këpën kayá dí uncaŋ, këpën kayá dí untúpa, këpën kayá dí umpil ngëmënţ ngun ngonko líp mak, kayá dí ufúkú ngëmënţ ngun líp mak ţí bëreŋ waw. <hesitation> par egësampël ţí untab ţí ubus umënţun ulípal wël, bababú bukajá <hesitation> bënáţa bëfá bakáaţ bëpuriríţ kayá kënëm, bëpurir bupicërul kankarta kanţú dí kapaña umaŋ kayá kënëm. <noise> ţí uband ţí upiban kankarta <noise> najule kanteen nupënan koowí cíwí kawáatanul. Na kanpën ţun nuyá ţun, ukaka pën ţun nuyá ubutik duloŋ kak naloŋ kapënan kankarëta canteen. Yunkaa umbe kënëm nuwíţadan, ubus kawíţadan kënëm tee dí untab. Awël anjúg wël. Ayá bëreŋ uncaŋ, pëmob uncaŋ cíwun koowu yëlanáaţa wí këfeeţú wël këlabaţa uwíţ, kënkurandërël pënkungan mëëndiŋ këmob wël. Karu mbandí umeloŋ ţí pënkungan cíwun ţí uwíţ. Pëngára kak kënkungarol pur butap, <noise> ngënko mpëni á afáanku rek ngëwíţ. Uncaŋ pëfíŋ ngul lilaţ, uncaŋ iyëranţa wël akëlabaţa mëndiŋ ţënkan ngul. Á <hesitation> apurir pëncí nasiyën mbaţí ţënku këmee këmob wël má ţí bíwínjí pëmob uncaŋ yombaliríţ waw, añaţ mak añaţ mak.